Nidati ta ho animati ta nidati tá inkurti inkuti nrotí xío, ta dabaxhichi ta mió tá anria ho'a nro koña kió, ta ho lio ta dikani tan tina yó, tona kuu titi akú diniti ani tadí iin xatí, dikan ku lin ti chí kuti dabaxhichí na kukinio, ta dikan kukini tanti ta kanrita hon tí, ha nroti ta kanrita nó chi kukiniti na jan nguan na xanaó na kukinití, ta ha ta ho lio na ni xhi iin táo ta miti ta ku lin tan tí, ta nreixó ta ke tute nó'o ta miti ta ke nruti notantí, ata ta nruño iin deeo ta narukio xí na inri na naneoxhí ta dikan ke tantí, kuxati na narukuti deetí ko tamiti yó ko tamiti dikan ta dika na inri na nanetí deti toná na ti'o iin deeti ta va nonoti mió tá nravati ta tinti mió chí kanti xá deetí, ha davxhichí na nrukueo ta oyeo kao xhin naivii ta dikan ni tán ketí xanati una kan xhini miti tá, nijan tatuti ta ni va kan xhini miti tá va tatuti miná chí ho o on. kanina tí a nunguanta mití ta xanatí na ho o on. niyó ta vakanti xhiniti. Mina miti ha ho o on. niyó ta kanti xhini ñati tá nivakan ni xanati ná vaka vakana xhini na miti ta dikan na kixana ami kona ta ho tatuti ha tatuti tu ho o on. hio hio ni kuti ta ni kan kini xhini miti tá nakoni oniti na kixana ta inri no kuana ta inrijan tututi kuantí ná konaneñati xajan tá taó animao ta dikán tan ho animatí na nro ta najan tan nroti, iin kuti ho chinti mitoni ná miot a kutoni inio anria mio anri kao tá tu oku va kutoni inió nunguan na kan mití tu anria mit ta xané inití nunguan akonití.